Este bueno njanga iñí, iin este kakayuku iin ndkain yukua kuii, yuan chí este ha ini china'a xhiteín uu oniti ví ho asta iin kon kiví nde jamás ka chí nuna kande voxo'o ndé, kó <noise> xa'a daño. <noise>